Iaho manko tia sport zany, iaho zany gn'ame sport, refa iaho mande zao da adiny raiky sasagny eo na adiny roy eo raha ela indrindra arakaraka zany, arakaraky e fahazotoako, fa agnatin'ny herinandro raha manam-potoa iaho da misy inefatra, izany hoe alasinainy, talata an da sy mande gn'alarobia, da lakamisy zoma koa da sabosy alahady sy mande, zany hoe arakaraky, raha manampotoa zany a, efatra isan-kerinandro, fa raha sy mana-potoa a da misy intelo avao arakaraky fa iaho zany agnatign'herinandro sy mainsy magnano sport.